أجدر أسبح وأعرف أسبح، وأعرف، أركب سياكل. وبأي عمر؟ والله يعني جول مثلا تعلمت السباحة في إبتدائي. أو في الروضة، أتوقع في الروضة، تعلمت السباحة. وال <hesitation> السياكل جول مثلا ابتدائي، وما أخذت وجت يعني السباحة أخدت لى ثلاثة، أربعة أيام، السياكل في وجتها.